أعرف إنك تحسي بصعوبة في إيجاد وظيفة بعد التخرج، بس أهم شيء ما تيأس، حاول تركز على تطوير مهاراتك أكثر، سواء من خلال دورات تدريبية أو العمل التطوعي، هالشي يضيف لك خبرة، ويساهم في تحسين سيرتك الذاتية، بعد حاول تبني شبكة علاقات مهنية، عن طريق مع الناس في مجالك عبر ليند إن أو حضور فعاليات مهنية، ولا تنسى تتابع فرص العمل بشكل دوري، تخصص سيرتك الذاتية.